Nako gauku manege ena nako aje wa utukino doro ino manege ange sinoto kai dadi osi untuk wo sakai nako gauku de wo sakai oka de wa igo- igono manege uwa wa maja sampe ange sinoto atau ange moi de wutuku manege idadi kauwa wa ojomo karna sebab gauku manege kai taiti ena idoa karna gauku manege ena sama uwa de daging karna gauku manege ena ka soka soka de kianaga manege so imasteke kaganu ino manege nako wa sakai de wasinanga manege uwa sampe wa dama angeoka <noise> atau midiringi nako midiringi manege poila jewal dika na ojomo manege imelaka so.